komiði sæl í þættinum í kvöld ætlum við að fjalla um tvö ný verk kvikmyndina undir halastjörnu og leikritið griðarstað hingað er komin Hlín Agnarsdóttir vertu velkomin takk við skulum byrja á kvikmyndinni undir halastjörnu eftir Ara Alexander

Magnússon sem leikstýrir þetta er mynd sem

einu alræmdasta sakamáli sem

upp hér á Íslandi í seinni tíð þar sem maður lést með iðrin full af eiturlyfjum þetta var mál sem teygði anga sína alla leið til Litáens en nú hefur sögusviðið verið fært til Eistlands og

myndin byrjar þar já og það er mjög falleg byrjun á myndinni þar sem við sjáum þessar aðalpersónur sem sagt þess eistnesku pilta það er að

Igor sem er af rússnesku bergi brotinn við sjáum þá sem sagt sem börn leikandi sér með þriðja barninu sem er Vera sem verður síðan kærasta og þetta er mjög falleg byrjun

vegna þess að þar leggur höfundurinn grunn að og það er mjög fallega unnið með það sem sagt finnst mér í myndinni og það fær halastjarnan fær svona víða skírskotun en síðan gerist það að náttúrulega

atburðarásin

eins og við vitum færist heim til Íslands og þar einhvern veginn finnst mér svolítið detta úr þessari fínu byrjun þar sem við í raun erum bara að horfa á manninn þessa tragísku

þetta fórnarlamb engjast bara við það að reyna að koma frá sér þessum efnum úr iðrum sínum og það verður mjög langt og teygt og þar eru líka senur sem mér finnst hreinlega óþarfar eins og sena með rússneskum einhverjum mafíósa sem íslensku

hitta en sko það verður samt að segjast eins og er að

leikari hann gerir það mjög vel

mikla samúð með honum en mér finnst einhvern fúnkera alveg kannski Tómas Lemarquis sem leikur Bóbó hann virkar maður fær smá samúð með honum en það sem kannski er sterkast í þessum íslensku

aftur barnið það er sem sagt sem verður mjög skemmtilegt hlutverk og mótvægi við í raun

líf og bauk glæpamannanna færist myndin austur á firði eins og við vitum og þar þar aftur lyftist myndin

finnst mér bara upp í smá hæðir en svo verður þetta mjög endasleppt þetta er náttúrulega er hugsa sem spennumynd en ég gat ekki fundið það mér fannst þetta ekki mjög spennandi en hins vegar er þetta

sterkustu kaflarnir eru þessir skáldlegu ljóðrænu já og ef hann hefði haldið áfram með það höfundurinn þá hefði hann

náð aðeins lengra með þetta efni af því að þetta er alltaf spurning um það hvernig maður byggir eða segir hvernig maður segir frá einhverju eða byggir einhverju á á á efni sem þegar eða sem sagt á sannsögulegum atburðum eins og í þessu tilviki hvernig á maður að meðhöndla

þannig að þeir fái eitthvert skáldlegt innihald og hann byrjar það vel en endar ekki vel við skulum fara yfir í Tjarnarbíó þar sem er verið að sýna einleikinn griðarstað eftir Matthías Tryggva Haraldsson Jörundur Ragnarsson leikur þetta er

Listaháskóla Íslands og er komið núna í atvinnuleikhús og fjallar um mann sem er kominn í einn um nótt nýbúinn að missa móður sína já hann er nýbúinn að missa móður sína og líka nýhættur með kærustunni og Matthías Tryggvi

er bara tuttugu og fjögurra ára gamall höfundur og og ég verð að segja það að sýningin í heild og textinn olli mér ekki vonbrigðum mér fannst þetta áhugavert

sem hann var að gera og það sem kannski var merkilegast við þennan einleik var það stillir í raun upp tilfinningum og sálarangist Lárusar hann heitir Lárus þessi maður sem er lokaður inni í

þessari dauðlegu dýrð sem að við öll

þekkjum mjög vel og

bara orðinn eins konar guð í lífum okkar ég meina við getum sagt ég meina

er ákveðið neysluhof og þar fer fram ákveðin helgiathöfn þangað förum við og kaupum okkur

einhverjar helgimyndir til þess að gleðja okkur í lífinu og einhvern veginn að búa til svolítið skemmtilegt drama úr þessu

bráðfyndið á köflum og Jörundur Ragnarsson leikur þarna þennan mann sem er mjög upptekinn af að kaupa

og líka fastur í því sem ég held að við

er samviskubitið yfir því að

í þessu í þessu neysluþjóðfélagi þessari neysluhyggju en vera samt svo háð og bundin henni að við að við það verður til þetta mikla samviskubit en náttúrulega öðrum þræði og kannski aðallega þá er líka Matthías Tryggvi að fjalla bara um dauðleikann og það að allir deyja meira að segja starfsfólk

og þetta einhvern veginn meðhöndlar hann finnst mér á mjög svona ja þennan skemmtilega tragíkómíska hátt og Jörundur skilar því mjög vel já þetta er mjög þroskuð frumraun hjá Matthíasi virkilega og þetta er sem sagt útskriftarverkefni hjá honum í Listaháskólanum og svo munum við sjá meira af honum í vetur því Borgarleikhúsið er búið að kaupa af honum annað verk og það verður sýnt eftir áramótin mjög þroskuð og metnaðarfullt framtak því hann er leikstjóri sýningarinnar

líka og auðvitað er sýningin þannig ég meina hann kemst ekkert hjá því að náttúrulega leikmyndin er byggð upp af

þeim er raðað upp og það er gert á alveg sérstakan hátt

sviðið fær líka ákveðna merkingu þannig að þessi þessi þessi átök milli milli dauðleika og lifandi tilfinninga sést ekki bara í textanum heldur líka í sjálfri leikmyndinni og allri útfærslunni einmitt þannig

er verk sem áhorfendur geta síðan leikið sér að að skrúfa

nákvæmlega kærar þakkir fyrir komuna Hlín við minnum á að hægt er að lesa ítarlegri umfjöllun Hlínar um þessi verk á menningarvefnum ruvmenning punktur is en þættinum er lokið í kvöld veriði sæl